Efwe shiwanga <noise> khulondekhana nende kuja wefu uli mumia nabongo <noise> khuvethanga nende e onyala khuteshia mkhasi zaidi ya mulala. Alafu khulondekhana nende milukha chiefu chieshiwanga <hesitation> mwana musiani <noise> yainyanga khwikhala nende samwana namwechia mima chie <hesitation> sisatha. Naye weshikhana <noise> yainyanga khwikhala nende nginamwana yesi namwechia. Khale khwalithingi nde shindu mbu sivinje. Eshivinje shialithingi mbu, khwalithingi nde mushiere, ouli kukhu wa vandu avo. Khwakonanga munthu ndala, navechia ngavalanyala nivakhathia khuteshia ngavalanyala khumenya. Ngalanyala khumenya nende mundu wathire khumenya inaye <hesitation> nikhukalukha vureka wokhwinjira erumbe <hesitation> <noise> khwalithingi nde <noise> mwana niyakhola khwinjira irumbi <hesitation> khale vasheveranga aluanyi, ingawaje isaino phindu fyachenjukha. Mwana yemanga, yathithanga umwalo <noise> navalikhua, khuvalikhua vamuvakhanga lilova fyalithingi ngisaino vakholanga. <hesitation> Nothia musivitali isaino vakhupanga isindani yo khufwisia ovufwisi shotukha shotukha noshevua shourira ovululu taa lano efwe mwana yathithanga mumwalo valanganga mbu khuvarikha, navakhwa rilova muviri kuno kwosi muviri kunyira kwakhanyira valarulamo nivembanga thinyimbo thiokhushevua veeetha nevariambi khula ingokhwarithingi nde mushiere weshikofu weshikhasi yarulanga munzu nde mwikho nasomesia mwana namuvorera norirakho rero norore nori saa wane ndalafua lano mwana arulao volanga aluanyi varithingi vavukulanga avana avangi volanga aluanyi varithingi nde sindu mbu musukuni rwarithingi musala fulani natiria khuveka natira eyi nende eyi nayeshia khumurwe shiarenganga yarenganga ekulu nano mushevi uno niyamalanga khumsheva navamala ni khandi yarithingi yomushere uoluamiakhupa oluami vhakhamala niemere ovulation niemere ovulai mwene oyo yarithingi shuja niyariranga nano omwene oyo yarithingi shujaa. Khukalugha vurekhana <hesitation> khuvaa nde thinzu thinyingi vuangakhaswa inzu yefu yomumia ino, mumia mwene yari nde vhakhasi miamoja, vhakhasi imia ndala lakini khulua isaino khunyarirwa saa lakini khulwaisaino mwanga arusivwa ave na vakhasi zaidi ya mulala vavolanga mbu nokhorere erio onyala khunyola nokosere munzu ino ni inzu indi ino onyala khunyolamo ikhavi thiosi thikhurunge vulai shichira vaminanga mbu inzu ndala niifela ni indi ino ikhola sina inyala khurulamo mwana yakhola shina yakhukhonya nomba yekhonya muvulamu vwae eshiachiranga vandu vakhare nivaminanga mbu norerere avakhasi avanji ikhavi nikosere muno inyala khururirakho omo nomba tawe vana va watarajia khunyola nolanyola omo shova olanyolakho muundi omo tawe, arusi eshe avakhasi khulondokhana nde amani ko omanyire avuene ao khare, emiruko chario, mikunda chario vuri sindu siario ingawaje nano shaiari ngiisaino mapesa nkarivurishindu lakini avuene ao vandu vakhare vekhonyeranga emiruko, miruko nithishindu kama thingombe, thimbusi, makondi, thingokho epho nephindu phia vainyanga okhukhola. <hesitation> mwana niyakhamala khuva vombakhanga ritala roundi avana vepange omo nde vakhasi mwana nitakhola khurula yakhola mukari yamalanga mukofu amumanye thiaumbakhe aria niekhalao kidogo lano alarusianga avana vano kalakala omwana watonganga mungo yatonganga avuene ao nikhushiphirinda yarithingi omwana omutiti, niwatonganga ephirindua fya vakofu vakhafua lano mwene niwarindanga khandi niwakaribishanga avacheni, nivethere ango, aooo kata vakofu ni ni mwana mutiti uno uva natonyeremo khuphirinda fya vevusi vavu vano niluakhwakholanga khurio nomba niluavakofu vefu vhakholanga vario lano khulua isaino makhua ketha manji vanji shivalondanga taa lakini vandi vashikholanga khulondokhana nde phindu fyetha phinji mara idini mara shi lano phindu findi vandi vathia nivarekha laano khulwaisaino lakini fyulanga avundu mpaka ove nophikhola.